ප්‍රශ්නයට ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ <hesitation> ඔව් <hesitation> අපේ පෞරුෂය වෙනස් කරන්න පුළුවන් <hesitation> ඒක අපි <hesitation> අත්දැකීම් ලබාද්දී <hesitation> ඒ වගේම අපේ ජීවිතය ඉදිරියට යද්දී <hesitation> අපි කැමති අකමැති දේවල් වෙනස් වෙද්දී <hesitation> අපේ පෞරුෂයත් ඉබේටම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> හිතාමතාම අපිට අපේ පෞරුෂය වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. අපේ මානසික සුවය සඳහා <hesitation> අපේ පහසුව සඳහා <hesitation> හිතන්න <hesitation> ඉතාමත්ම <hesitation> සමාජශීලී කෙනෙක් ඉන්නවා කියල. එතකොට <hesitation> ඔහුව හෝ ඇයව සමාජය අඳුන ගන්නේ <hesitation> මෙයා ඉතාමත්ම විනෝදකාමී <hesitation> ඕන කෙනෙක් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳින් <hesitation> කුළුපග වෙන <hesitation> එහෙම <hesitation> පුද්ගලයෙක් කියලා. නමුත් කාලයක් යද්දී මේ පුද්ගලයාට හිතෙනවා <hesitation> මට මීට වඩා <hesitation> නිස්කලංක <hesitation> මීට වඩා සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන් <hesitation> තනිව <hesitation> හුදකලාව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් <hesitation> ජීවිතයකට තමයි මම කැමති කියල. එතකොට <hesitation> ඔහුට හෝ ඇයට <hesitation> සමහර විට අධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට පෙළඹෙන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක <hesitation> ඒ සමාජශීලී කියන <hesitation> පෞරුෂය තියෙන පුද්ගලයා <hesitation> තවදුරටත් එහෙම කෙනෙක් නොවී <hesitation> තනිවම ජීවත් වෙන තැනට පත් වෙන්න පුලුවන්.